अंतरिक्ष मा क्वे यन ता जान नी अंतरिक्ष वेते भेजदा जु रिसर्च कन अर रिसर्च कनते अगर वेते भेज्यो ची अर ता वेन खानो प्योड़ो खेली अर जो वेमा फालतू टाइम वोलु उ श्ये ल्योलु अर श्योन्डा बाद उ आपा करि ते आपा टाइमपास कला।